نبي نكون دولفين قطره زكي يعيش في البحر <hesitation> ويتفاعل مع البشر بطريجة حلوة ،وصديق صديق الإنسان <hesitation> مش خطر ولا شي، سهل التعامل معاه ومفيش منة أي خطورة حتي علي الأطفال.